Mart haqida o’ylasam hayolimga judayam go’zal manzara keladi. Daraxtlar gullagan, gullar ham <hesitation> allaqachon ochila boshlagan har hil ranglarda mavjlanib atrof muhir yashilroq ranga kira boshlagan <hesitation> judayam chiroyli manzara.